أعتقد أن الشعر له صلة كبيرة بالعصر الحديث، الشعر يعبر عن مشاعر الناس وافكارهم في كل زمن، ومع تطور الحياة والثقافة الشعراء يعبرون عن قضايا جديدة مثل الحب والهوية والتغيرات الاجتماعية، كمان الشعر الحديث يتبنى أساليب جديدة ويستخدم لغة قريبة من الناس، وهذا يخليه أكثر تواصلا في عصر السوشيال ميديا، الشاعر صار له جمهور.